inun, inun poputl, inun poputl. mo- mousaroua para, eh, para tlo. ompacah inun tlocamo, pop, tlocamo. inun, eh ompacah eh nestro, eh, en nuestro ca. ompa ca inun basura, amo queneque. notahtzin que inun queocuparos inun. inun poputl, inun poputl, inun. poputl queocuparosque para, para eh,. para barrer, inun, inun poputl quevicas. inun noche, noche inu basura oh quequextisqueh. pa, pa maquivica inun camello oh panus inun camello quivicas inun,. inun basura, pero yeh notahtzin o. nonontzin yequen popu concon inun. poputl que notatzin, najah onotocniun. te, quiemah te Tec, te, tectlativeh inun, inun. con inmo, cone, con nenmochiua. con nenmochiou inun poputl. ca ompa tec, tec, ca ompa. inun tetlii, ca inun te mm, bueno notatzin eh, notatzin que. quecoehcoeleya inun, ca inun oxo. quiene nectouas eh, ca inun, inun. este ba- barranca, umpa eh, quepeya tepetzeh inu poputl ca ompa. tectativeh, eh, eh, tec, notatzin. eh, quiemah, nec este, techelo, tiech- tiechmandouroro mateve ma,. maque. Te ev